Kēdó da viꞌi a ci nañāúa ne inaꞌa chá ne káda kada viꞌá cinaaúa ne ñátu tɨ̄chɨ́ jas míi kuēꞌen cí tɨchɨ tina tɨchɨ tūun dava ta ne kadichɨ́ kuita dava ta ne tɨ́chɨ tuún ta kíkañiꞌxa ta ane duka iō tɨchɨ́ cha dɨ dá kui dá kuine este doko ntúvi ne káda ntūꞌu ío tɨ́chɨ jas ne tɨchɨ jas ne este ñutu tɨ́chɨ jas ne dava ne ñée dichi ñi vēthi dava ne dava ñaꞌa né ña chí ñéꞌnte netīn ésteñutu tɨchɨ tina chá ne káda káda esteu ntáta ne tin xákuā ñutun chá ne káda chíꞌin ntēe ne tiin ntaꞌa ñutu tɨchɨ jasan ne dava né ntóto ta ne dava ta ne ñɨꞌta ne vēthɨ dav ta í í ntódo ne in kān ntūꞌu ío tɨ́chɨ jas ne in kā ne ste kāde va ta kóo tɨ́chɨ jas ne há ne iō tɨchɨ tina tɨchɨ́ ruun ntivi in kā né stetɨ́ thɨ ci an i kakui iꞌa ikakuiñuú javi vēthi té kaꞌnu ne kuēꞌen esteu dɨkɨ kuñutuntiká ne in kā ne kakui tɨ́chɨ tɨchɨ ñoꞌo ɨn tɨ́chɨ naꞌnu ne ste. Vētitin ja neꞌí tuku suku ste dāā ica itúku este sabor ka nīꞌi ítuku adɨ ñú tɨchɨ́ ce de ne duka kanadama tɨ́chɨ xá ne vēchu vo vií ne ñá nkātuu i dá kuꞌun dá kava kuēꞌe tɨ́chɨ tina ne mii kuēꞌen ja tɨchɨ jas a tɨ́thɨ ñōꞌo chɨn ne ñāꞌchin éste in kāne dánte kuiāneédɨ kada kaꞌa io da neé chɨ éste itúku ka adɨ́ ta ce ñádɨꞌɨn ādɨ́ ta niꞌi tɨchɨ́ tina.